او بش تخسل سنانك لازم دير دنتيفريز فوق لللل- لبروصادو ومبعد تحكم هديك البروصاد وراك تحك في سنانك تحك تحك طلع وهبط طلع وهبط يعني حتى يطلعو كامل سنانك ابزق هداك ال- الزايد هداك تع دونتيفريز شلل فمك وهاك غسلت سنانك